البلايص لمشيتلهم مؤخرا، حبش نحكي عليهم خاطر مافماش حتى حاجه جديدا يعني، كان بلاصه لحولتلها هي سمحا، قعدت مستقله في بلاصه برك يعني مزرتش البلايص الكل لفيها لأنا استقر في إنتظار أني نستقر، نشوف البلايص الكل.